Oltin rangini o'ylasam, hayolimga dastlab boylik va muvaffaqiyat keladi. Oltin rangi shu qatorda hashamatni ham anglatadi va qadr-qimmat, shu bilan birga issiqlikni ham ifodalaydi.